Ya caranya sih kalau kita pernah ini pernah mah ngelihatin enyak kita ya dulu ya nenek kita itu nyuci ya pertama mah kan dia rendem dulu dah tu ya dia rendem dah tu ama enyak kita tuh dia rendem aja ampe sehari apa sampai setengah hari dah tu direndem ya kan yang pertama tuh yang kita lihat tuh dulu zamannya kita masih baru baru ngeliat enyak kita nyuci direndam dicampur apa namanya, buat nyuci tuh rinso apa apa tahu dah tu ya kita nah enggak lama dah kita lihat langsung diambilin tu atu atu ya langsung dah tu <hesitation> pakai apa tuh namanya papan penggilesan itu penggilesan namanya tuh dicuci dah tu di kupyak tuh tarik depan tarik ke belakang tarik ke depan tarik ke belakang sambil ke kupyek langsung dikepretin atau ceprat ceprot, begitu langsung dibilasin lagi, diperas masukin lagi gitu itu ya tentang cerita namanya itu ya demen sekarang kita zaman udah canggih ya gitu kan ya sekarang mah kayak bini bini sekarang kayak apa ya, sudah enggak kayak begitu dah enggak mau gitu kan maunya ringkas padat ya itu mesin cuci dah gitu kan maunya yang gampang ini gitu ya itu tadi yang kita kasih tahu itu cara giles ya seperti begitu pakai mesin itu sebenarnya melebihi enak pakai itu cuman ya lebih bersih lebih apa ditimbang. Pake mesin cuci gitu, emang enggak capeknya doang lebih ini mah ketiban dibilangnya enggak mau dibilangnya bahasanya ini ini aja gitu emang pada lagu laguan ya belum bini bini zaman sekarang mah gitu enggak ada yang pada mau zaman dulu begitu kan kalau dia tenang zaman dulu itu pakai penggilasan gitu, kita juga ngeliatnya resep saya jajalin nyuci pakai pakai rinso pakai sabun dah tuh kita, apa lagi kita nyuci pinggir kali ya habis nyuci kita ngerasain dibilang enggak sambil ngobak dah tuh sama teman teman kita, ya pernah kita ngerasain begitu iya sama teman teman gitu kan apalagi tebing tinggi dah itu ya udah lantas aja pada nibra dah dari atas dah tuh sampai ada yang pada main mainan pada ini ya udahan begitu kita baju abis mandi itu ya kita cuci pakai penggilesan dah tuh gitu yang punya bibi kita ya bukan main itu kalau udah nyuci pakai itu udah luar biasa da kenang kenangannya juga gitu kan, ya ditimbang kayak sekarang zaman sekarang pakai mesin cuci ya cuma emblok emblok pencet glidik glidik gelitik gelidik, langsung deh pake pengering pencet lagi gelidik gelidik gelidik kering jadi yah enggak ada kesannya itu mah cuma enggak ada tenaga ininya iya, dibilangnya badan juga jadi enggak sehat dibilangnya kita duduk ngejedok nungguin tuh mesin cuci sampai kelar. Kagak ada ini ininya iyadah, mendingan ketauan pake pengilesan dah tu nyuci pake tangan gitulah sekian